الأدب كمادة هي مادة مهمة جدا، ومادة ممتعة، وكثير فيها شعر، كثير فيها نثر، يتعلم الإنسان منها الفصاحة، ويتعلم كيف كان إللي قبله يفكر؟ ويتعلم منها الرومانسية، ويتعلم كيف يتكلم؟ وكيف يتحاور؟ والأدب هو شي <hesitation> هو لغة ما بين العصور.